Ah regny magnano akô e adabo zany defa izy dabodabohinao eo izy da magnome feo fa arakaraky gne toeragne plasy ad- idabodabohanao mety magnome feo ohatry aniasika ategnategnany <hesitation> amboaranao anazy hafa gn'omeny aisinao ame sisiny izy hafa gn'omeny ohatry oe ramby tagna gn'agnamboaranao anazy hafa gn'omeny ohatry aniasika oe ambia gn- gn'andabohanao anazy hafa gny raha omeny.